Eeh, mbola tsy ary reniko ndraiky tanjono amin'ny vôla ilay- vôla ilay dimampolo, ariary folo, mahatônga ananjy misy marokoroko ie mbola tsy ary reniko antony. Tsy haiko zegny dikan'ny zare. Tanjon'olo aminanjy tsy fantako.